Izy koà andeha en Afrique du Sud agnaty ny herinandro: mitondra akanjo fô akanjo tsy mafana be fô ôhatra akanjo maivankivagna, short-shorte karan'igny, de mitondra satroko, mitondra kiraro, mitondra kapa tsy mitondra maro fa mitondra vitsivitsy de mitondra papier tegna ilentegna, de mitondra ohatra hoe ôdimôko na fanafody le ilegna karan'igny fô sô tsy mazaka hafanagna.